यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश ओसो जिसकी संस्कृति सदियों से विकसित लगी हुई जस्मुज कई अलग अलग प्रभाव शामिल हो। यह देश इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयलैंड से रबाजी, इन्हें मुझे में प्रतीक की अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपरा ओसो।